í Skaftá nær að líkindum hámarki í byggð í kvöld brúin við þjóðveginn stendur enn þótt áin fram af miklum krafti hlaupið í Skaftá er þegar það næst stærsta hingað til vísindamenn segja að hlaupið hafi bæði úr vestari og eystri katlinum þótt þúsundir séu á faraldsfæti um verslunarmannahelgina hefur hún gengið áfallalaust fyrir sig að mestu þó er viðbúið að gestir á þjóðhátíð vel því gefin hefur verið út gul viðvörun fyrir morgundaginn skógareldar loga í Portúgal og þrír hafa látist vegna hitabylgju á Spáni talið er að

hafi náð hámarki í dag vegna hitans þegar þeir lenda á Spáni

sem hófst óvænt í gær hefur ekki valdið teljandi tjóni en hefur þó grafið mjög undan brúnni

fréttamaður er þar haukur hvernig er staðan

á meðan það fór niður er mikið um að að vegfarendur komi til að reyna sjá þetta já það

það verða mikil spjöll eða eyðileggingar af þessu

að taka fé sem var orðið

bæði úr vestari og eystri katlinum

austari ketillinn er orðin tómur

getur þetta orðið stærsta hlaupið

verslunarmannahelgin hefur að mestu gengið áfallalaust

þrátt fyrir að fjöldi landsmanna sé á faraldsfæti veðrið lék við landsmenn í dag en hinsvegar er útlitið ekki bjart fyrir þjóðhátíðargesti í eyjum því gul viðvörun hefur verið gefin út fyrir morgundaginn en í miðborg Reykjavíkur er sól og blíða og þar er einnig Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður á vera í hlýjunni inni á stöðunni og

ungmenni hvaðanæva af landinu þreyta kappi á landsmótinu í hefðbundnum sem óhefðbundnum íþróttagreinum eins og

upplestri og stafsetningu flestir takast á við fleiri en eina grein við erum þrettán hundruð kennitölur sem keppendur þau eru að skrá sig í býsna margar greinar

það eru tæplega fimm þúsund skráningar hjá krökkunum fjórar greinar sem hver er að taka þátt í að meðaltali í hverju eruð

frjálsum upplestri stafsetningu sandkastalagerð og skák hvernig gengur hitt liðið mætti ekki fengum sigurinn hvað er skemmtilegast við að vera á unglingalandsmótinu

vera fyrir framan allt þetta fólk og bæta sig vinna spila og hafa gaman vinna þá var fjölmennt á Flúðum í dag undanfarin tvö ár hafa unglingar safnast þar saman og umgengni ekki verið upp á hið besta en skipuleggjendur hátíðarinnar segja að staðan sé breytt núna aldurstakmark var hækkað og

lokað það komu upp mál á tjaldsvæðinu núna í nótt en það voru mál sem voru afgreidd með klappi á öxl og alls ekkert í líkingu við

í fyrra til dæmis

búið að ganga mjög vel og

á það vissum að það yrði mikið að gera fyrir börnin hvað segir þú hvernig virkar þetta

og eitthvað svoleiðis ertu búin að

já hvað er svona skemmtilegast við að vera hérna á Flúðum

á Akureyri hafa hátíðarhöld einnig gengið vel það var á Akureyri er ein með öllu og og eru skipuleggjendur og lögregla sátt með hvernig helgin hefur farið af stað verkefni lögreglunnar hafa verið fá og viðburðir gengið vel hún fer bara yndislega vel af stað við erum að sjá það er fullt af fólki búið að leggja leið sína í bæinn og þetta er mikið af fjölskyldufólki sem er náttúrulega það sem við erum að reyna standa fyrir ekki eru til tölur yfir fjölda gesta en miðað við nýtingu á tjaldsvæðum og fólkið hér í miðbænum má reikna með að töluverður fjöldi hafi lagt leið sína til Akureyrar yfir helgina umferðin er búin að vera þung

sig það er þó búið að hafa afskipti af nokkrum þá einkum vegna of hraðs aksturs en enginn fyrir ölvunar eða fíkniefnaakstur sem telst gott svona helgi í kvöld eru

á Ráðhústorgi þar sem Birnir og Flóni og fleiri sjá til að allir skemmti sér mjög vel á morgun eru svo þessir stóru sparitónleikar hjá okkur en fyrir þá erum við með ákveðna nýjung

uppi í Kjarnaskógi það er því nóg um að vera Akureyri og nær hátíðin hápunkti annað kvöld með Sparitónleikum fyrir neðan samkomuhúsið og flugeldasýningu að þeim loknum hvað má reikna með mörgum á leikhúsflötinni á morgun við teljum reyndar

bara bros en hún er alltaf full af brosum og það verður

brjálað stuð hérna alla helgina fjölmenni skemmtir sér einnig á neistaflugi sem hófst með tónleikum í gær skipuleggjendur telja að íbúafjöldinn í bænum tvöfaldist um helgina þá tóku um sjötíu hlauparar þátt í

farið er um fjöll og fyrnindi um tuttugu og sjö kílómetra leið

hátíðarinnar annað kvöld og ef við lítum vestur á firði þá var vanda voru margir orðnir drullugir upp fyrir haus upp úr hádegi í

þeim sem finnst drullan ekki nógu fjölskylduvæn hefur mörgum hugnast sandkastalakeppnin í Holti í Önundarfirði betur þar sem hvers kyns tólum

var beitt við hvernig nýttist þín starfsreynsla í þetta

mjög vel það líka þetta er slétt og fínt eru allir búnir að læra af afa hvernig á að beita múrskeiðunum já og öllum tólum og á fleiri en einum stað í fjörunni var haldið upp á afmæli við erum að búa til köku fyrir afmælið var ekki af verri endanum

í fjörunni í dag eiginlega við komum hingað til að vinna og við fórnum öllu fyrir þetta þjóðhátíð í eyjum fór friðsamlega fram í gær þrátt fyrir

og í kvöld stendur

Birgitta Haukdal og Írafár stíga á stokk eftir langt hlé ég spurði

hvernig hún væri stemmd fyrir kvöldinu sko hún leggst brjálæðislega vel í mig

ég hlakka svo til að fara á svið að ég get ekki lýst því frábært en af hverju ákváðuð þið að koma saman á þjóðhátíð sko við ákváðum bara að koma saman

eitthvað stórt og flott og velja bara skemmtilegustu staðina og þjóðhátíð er bara ein stærsta hátíðin urðum við að koma á þjóðhátíð en af hverju ákváðuð þið að byrja aftur að spila þegar stórt er spurt sko við búin að ræða þetta í mörg ár hvenær eigum við að byrja okkur langaði alltaf

að gera eitthvað svo var bara eitthvað í fyrra þegar ég kom fram

á fiskideginum mikla á Dalvík og þjóðhátíð þar sem ég hugsaði með mér ég get ekki fengið að upplifa þetta ein strákarnir verða að koma með mér og eins og ég gerði í fyrra það var stór hluti af ákvörðuninni áttu uppáhalds Þjóðhátíðarlag þetta er svakalega erfið spurning þau eru svo ótrúlega mörg góð mér dettur strax í hug lífið er yndislegt

við göngum hér að fara með réttan texta birta það verður frábært veður

til mánudagsmorguns á þessu svæði þrír hið minnsta hafa látist vegna hitabylgju á Spáni og skógareldar loga í Portúgal fararstjóri segir að þegar þeir lenda og upplifa hitann talið er að

í Suður Evrópu hafi náð hámarki í dag í Portúgal mældist hitinn yfir fjörutíu og fimm gráður kviknuðu í suðurhluta landsins í gær og voru allir íbúar í tveimur bæjum fluttir á brott slökkviliðsmenn berjast enn við eldana leikvöllum var lokað í dag og fólk hvatt til að vera inni

féllu hitamet á að minnsta kosti átta stöðum víða er rauð viðvörun í gildi sem er hæsta viðbúnaðarstigið varað hefur verið við því að hitinn geti verið lífshættulegur hið minnsta hafa látist vegna hitans á Spáni undanfarna daga þar hefur

hitinn einnig farið yfir fjörutíu gráður fjöldi Íslendinga er nú staddur í sumarfríi á þessum slóðum á Alicante farið

sól þetta leggst ágætlega í farþegana þeir náttúrulega súpa smá hveljur þegar þeir koma það kom fólk í gær til mín og þau voru alveg guð minn góður þrjátíu stiga munur frá Íslandi en fólk er duglegt að við biðjum fólk að hvílast yfir heitasta tímann sem

hálf fimm

rauði krossinn hefur hvatt fólk til að hlúa vel að öldruðum ættingjum og nágrönnum á meðan mesti hitinn gengur yfir Kristín segir hitann hafa verst áhrif á eldra fólk inni á hótelherbergi í loftkælingu það er fyrir löngu orðið tímabært að endurbyggja veginn fyrir Vatnsnes í Húnaþingi vestra að mati heimamanna þar á Vatnsnesi er hvítserkur einn vinsælasti ferðamannastaður landsins en margir þora ekki að aka holóttan malarveginn og snúa því frá vegur sjö hundruð og ellefu liggur frá Hvammstanga út Vatnsnes að vestanverðu og áfram inn nesið austanvert að þjóðvegi eitt heimamenn á þessum slóðum hafa lengi kvartað yfir slæmu ástandi vegarins og kallað eftir endurbótum enda leynir sér ekki þegar ekið er fyrir Vatnsnes að verulegra úrbóta er þörf

hann er bara mjög slæmur og búinn að vera það í mjög mörg ár og við sjáum ekki fram á að það sé að fara að breytast og það fara bílar hér útaf mjög reglulega og heimamaður nýbúinn að velta er bara mjög slæmt og vegurinn er afar fjölfarinn íbúar á bæjum við Vatnsnes aka hann auðvitað mikið og fjöldi ferðamanna fer

þarna um við veginn eru staðir til

en langflestir keyra fyrir Vatnsnes til að skoða hvítserk sem er einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins það er áætlað að um hundrað og fimmtíu þúsund manns komi hingað að

yfir sumartímann þetta fólk þarf allt að

fyrir Vatnsnes í upplýsingamiðstöðina á Hvammstanga koma erlendir ferðamenn til þess að spyrja hvort óhætt sé að fara

á bíl að hvítserk og þar hefur þurft að vísa fólki frá ef það er á þannig bílum sko fólki finnst þetta náttúrulega ekki boðlegt það er einstaka manni sem finnst þetta vera einhverskonar

ævintýri en það eru margir sem hætta við og það eru margir sem segja farir sínar ekki sléttar

Vatnsnes hvað finnst ykkur að muni gerast

vegagerðin hér er öll af vilja gerð og tilbúin en það vantar peninga og við verðum bara að halda áfram að þrýsta eitt helsta djásn ítalska flotans liggur nú í Reykjavíkurhöfn almenningi gefst kostur á að skoða skipið um helgina þegar litið var í vestur frá höfuðborginni

morgun blasti þessi sjón við há möstur sem báru við himinn úti við sjóndeildarhring þarna var á ferðinni skólaskip ítalska flotans

það heitir eftir ítalska sem sumir segja að Ameríka dragi einnig nafn sitt af skipið leið inn fyrir vélarafli í fylgd magna og

sem er áttatíu og sjö ára gamalt þriggja

sigldi inn í Reykjavíkurhöfn um klukkan átta í morgun skipið verður til sýnis um helgina þriggja mánaða sigling með skipinu er hluti af námi

eftir fyrsta árið í akademíu sjóhersins og þannig hefur það verið frá því að skipinu var hleypt af stokkunum árið nítján hundruð þrjátíu og eitt skipstjórinn segir haldið í hefðir auk þess sem nauðsynlegt sé að kynnast skipi sem þessu

læra að sigla eftir stjörnum og öðrum eldri aðferðum en einnig er um borð það þýðir lítið að vera lofthræddur um borð enda möstrin allt fimmtíu og fjögurra metra há og

segir að á siglingunni hingað hafi þau úfinn sjó og vont veður sem hafi verið ágæt prófraun fyrir

í Skaftá nær að líkindum hámarki í byggð í kvöld brúin við þjóðveginn stendur enn

enn þótt áin fram af miklum krafti hlaupið í Skaftá er þegar það næst stærsta hingað til vísindamenn segja að hlaupið hafi bæði úr vestari og eystri katlinum þótt þúsundir séu á faraldsfæti um verslunarmannahelgina hefur hún gengið áfallalaust fyrir sig að mestu þó er viðbúið að gestir á þjóðhátíð þurfi að klæða sig vel því gefin hefur verið út gul viðvörun fyrir morgundaginn skógareldar loga í Portúgal og þrír hafa látist vegna hitabylgju á Spáni talið er að

hafi náð hámarki í dag fararstjóri segir Íslendinga súpa hveljur vegna hitans þegar þeir lenda á Spáni þessum fréttatíma er lokið fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan tíu við fylgjumst auðvitað náið með jökulhlaupinu í Skaftá á og í útvarpi verið þið sæl